طيب تمام عشان تحط برنامج جديد على تليفونك، أول شي بتدخل على متجر التطبيقات وبعدين بتدور على البرنامج اللي إنت تبيه أيًا كان إيش هو البرنامج، بتبحث في البحث حج متجر التطبيقات وبعدين تضغط على تثبيت بعدين تنتظر شوي لين ينزل ويصير جاهز للإستعمال بس كدة.